No nii, taad asja nimmatas sis küdsämises. Et kuismuudu häste kütsäq? Ei toheq väega laskõq ärq kõrbõdaq ja hääq hüdseq piät olõma, ku hütsi pääl küdsetäs. Ja kannahtust piät olõma. Rahuligult, kavva aigo, mitte väega kuuma pääl, mitte õkva tulõ seeh.